Ny sakafo miainga amin'ny legioma afaka asolo sakafo nentim-paharazana misy hena <hesitation> ohatra hoe ny tsaramaso ampiarahana amin'ny anana, na tsaramaso ampiarahana amin'ny <hesitation> karoty sy ovy, izay zao ah de efa mahasolo ah sakafo misy hena.